<noise> ياخ ما تخاف، الطيارة دي من اامن وسائل السفر، كل يوم بتطير الاف الطيارات و تنزل في امانتين الله، بدون اي مشاكل ولو حاسي بي خوف او توتر، جرب انك ماتفكر في مخاوفك دي و حاول ركز في حاجة تانية، ممكن تقرا كتاب او تحضر فيلم و برضو جرب انك تتنفس بعمق، التنفس مفيد شديد و بخفف التوتر. <noise>